Wula la kiaq wul je'tii ja'ar la morado wula la rax o la q'an la saq la k'ox la kiaq la xaar han tz'oo' nila' la q'an ja'ar laa la morado y la rax pero la rax almunix